هلّأ عنّا سؤال هون بي ئول هل تفضّل الطّبخ وتناول الطعام في المنزل أم الذّهاب إلى المطعم؟ هلّأ ساعات الواحد بي حب يغيّر جو أو ست البيت ما تتعب بتحضير الطعام بي حب يروح يغيّر جو بي روح على مطعم بياكل أكلة بتكون طيبة طبعاً ما بكون لحالوا لأنوا الرّوحة عالمطعم ولهيدا بدّو يكون مجموعين العيلة أو الأصدقاء أو المعارف أو الزملاء يروحوا ياكلوا بالمطعم، بس طبعاً يُفضّل أكل البيت لأنوا أكيد أكل البيت أطيب، و أنضف، وصحّي أكتر، وكلفته أكيد الماديّة أئل، لأنوا بالمطاعم بدّو ياخدوا حق الأجار المحل، الكهربا، الموظّفين، المُعدّات الّي عم يستهلكوها مطرح باركينغ السيّارات، فا كّلو هيدا بدّو يتّاخد من مين؟ من الزبون يعني بيئدر الوجبة اللّي بدو ياكلا بالمطعم بالبيت بتكلفه نص حقّا بس ساعات الواحد بي حب يغيّر جو عشان هيك الأكل بالمطعم لزيز. أكيد في مختصّين بتساويهُن شافيّن كتير بكونو مهمّين وبحطّولُن إشيا كتير طيبة لحتّى الزبون يئدر يستقطبو ز- أكبر عدد من الزّبائن. <noise> فا أكل المطعم أكيد بي كون طيّب والمطعم إللّي بيكون أكلو مش طيّب طبعاً ما بيستمر بي سكّر أوام بس بضلّوا أكل البيت صُحّي أكتر فا منحب ناكل برّا ومنحب ناكل بالبيت أكل نحن طابخينه.